عدد ابناء عمى تلاته الكبير عنده تسعه وعشرين سنه و الوسط عندها اتنين وعشرين سنه و الصغيره عندها ستاشر سنه و فى بعض الاوقات بشوفهم و بعض الاوقات التانيه بكون مشغول عنهم بسبب دراستى فا مبقدرش اشوفهم لكن لو جه فوقت ان انا يسمح ان انا اشوفهم بشوفهم علطول وبحب اقعد معاهم